Me mamba, mma obiara n'akoma nntu. Obiara nka n'akoma nto ne yamu na dɛm atamfo yi nntum nngye hɛn kurow yi mmbͻ do. Hɛn nsordaafo no obiara nyɛ n'akodze krado, na afei yɛbɛyɛ itur na akodze nkaa a aka no egu hͻ. Ahanamakye a ͻda hɛn enyim yi, yɛbͻkͻ ekotwa atamfo no hͻnho ehyia wͻ kurowtsia na yebotu ahyɛ hͻn do. Yɛnnhwɛ nngyina hͻ ma wͻnngye hɛn kurow yi mmbͻ do - hɛn man yi mmbͻ do na afei, yɛbɛsan so yɛayɛ ban etwa ͻman yi ho ehyia na yɛdze abͻ hͻn a wͻwͻ ha no ho ban. Meda hom ase!